זיי וואלטן געוואוינט אינטערן וואסער און איין ריזיגע סובמערין. און דריי מאל א טאג האט מען געקענט ארויס גיין מיט א ספעציעלע מאסק. און ארום גיין זעהן די פישן און אריין גיין און היילן. און זיי האבן אויסגעטראפן אסאך אינטערסאנטע זאכן פארן וועלט. דורכן באטראכטן